Mr te roze evao ede ososuo oka me ve wer oto uwo me je were me ve le me je u no meve fa ako me me fa ako no me ve ye ho me ve fa ako me me je fa ako no me ve ye ho me je ho no mere nya hi kpo bo ikishini me re the ebe me je the ebu no me re ke emo me emu me je ke emo me emu no meve kpo ebr gbe me je gbe ebe no me re kpo uluo lu me je lu iituo no me re kpo ho eka ri me je vi eka no me re kieze me je kieze no ede aro ive mere je kpo eka ko mere je the ebe no me re the meje ko no me re kede ere me re kede ere me re lu ere asho na kpobi are lu eri ma re hu ke ihuo na a re lua eluoeluo eluo eluo elu mare lu na ma re kpo obu uwo ma re ye le ma je lr no ede aro esa mare je muho maje luno me ve je ko kede kede ede avo ene who ve nya ne ve je vi me je ni igu vi ze me re kaka me je kaka no me ve kpo ede avo isio me re kpo obo ewo me re keze me re le ke igu me je ko igu no me ve gbebe fiha me je gbebe fiha no me ve vi meje vi no me ve kpo obuwuo ede avo ezeza ene ovona me te kpo obo ewo me re vi igu me je vi igu no me ve ko me ve gbebe fiha me ve kpozi me ve nyaze te kaka kpobi avo ile me te kpobo ewo me te roze me re le me je le no me bi igu me ve ko igu na kede kede ere ovona me re ru ri besino ogbaukpe no ribesino oke ore kpo ere me re lu besino oke ore kpo oke na je no me ve tolo eware me me kpo me ve nya i keze. eri me re ro ko bese bese igu na are ro gwo igu na je gwo igu na je gwo no me kieze ede aro ile ma re vu ma je vu no ma ve ko ma je ko no eri ma re ko kede eri ma re ko igu ne kede kede ma re ko ma re ko igu ma te ko no ma ce gbe ebe ha ma je gbe ebe fia no ribe de no ere ire te ede avo izi ko ere